<hesitation> Toetran'le ours koragnitsika aketo ndraiky edy e, <hesitation> izy zegny anie kô fam leran'ny andro mafagna izy mandeh miboaka izy e, magn- tegna hoe magnano voky izy e, ary matetika amin'iregny fotoagna regny zegny izy maventy be izy zegny, <hesitation> satria manangony hagny zegny e. <hesitation> Kô fa tônga amy zey andro mangatsiaka avakeo rirignigny, de ireny ley tavy nis'accumulé aminanjy regny, iregny no mivadik lasa mamelognoagnanjy ndraiky avake.